L'ambiçion into successo personale a fa molto, sciben che no tutto. Dimmo che diffiçilmente se peu avei successo sensa un pittin d'ambiçion. O conträio però o no l'é veo, into senso che se peu ëse anche molto ambiçioxi, e no aveighe do successo.